Questo strumento, fonçioña co-i prinçippi de l'indoçion elettromagnetica pe generâ un campo magnetico e vedde e variaçioin à l'interno do mæximo dove l'é a presensa de metalli. Quande o campo magnetico o l'é vixin a-o metallo, se crea unna corrente elettrica pe indoçion inte un metallo. A corrente, aloa se peu mesuâ collegando doî fî à un video.